Reh wula mood na jakaam chii' paat ruu' janaj llave wula mood na na jakaam na ye'eem vuelta reh lado derecho de lado derecho o de lado izquierdo wula mood na jakaam en caso de que je' tah janaj llave wula mood nab'anam ruu' junaj lawaa si tah llave wula mood na jakaam chii' paat wula mood na b'anam utilizar sa alambra lo que es la llave qab'an utilizar por um la chapa reh la puerta tiene que ser reh la puq puerta entonces qanaam de lado derecho reh wula mood qa jakaam la puerta entonces si en caso de que tah la lawaa wula mood qa naam utilizar janaj alambra entonces reh are' nrukamaj la lawaa.